Ah i bibikely zany e maromaro avao ka: ao gne visiky, ao gn'hao, ao parasy, ao a lalitry, ao moky, <hesitation> ao gn'holitry, izy aby io, ao gn'ino aby shabako, ah! sy mahatadidy e zany a. <laughs>